Ny fomba fanadiovana fitaratra maloto <noise> de amin'ny alalan'ny rano sy savony. <noise> Misy ny ranon-tsavony efa natokana manoka ho azy ireny kanefa raha tsy misy de- de afaka mampiasa savony tsotra ianao de kosehanao tsara lemanao ilay fitaratra de kosehanao tsara tandremana sao vaky, rehefa aveo <noise> amainina amin'ny lamba na amin'ny gazety.